ווי אזוי מ'קען נוצן קאקענאט אין די קאכן, איז אז מ'קען אריינלייגן אנשטאטס אויל קען מען נוצן קאקענאט אויל, מ'קען עס נוצן <hesitation> צו מאכן יעדע מ'קען יעדע זאך וואס מ'לייגט אריין אויל קען מען אנשטאטס דעם לייגן קאקענאט אויל, אדער קען מען מאכן <hesitation> מיט עכטע קאקענאט שטיקלעך קען מען מאכן און מ'קען עס אריינלייגן אין א סעלעד.